Okay, nandi popye ne kombinga hesiku ndyono ndali omunelago, esiku lyelago mokukalamwenyo kwandje ina ndiku tsa kaneka sigo opayife, esiku ndyono sigo opayife handi kuutumba ndele tandi ipula kutya, osthili elago ndino, elago kuna we mpa to lyaadha, otedhi mbulukwa shi tandi kongo iilonga, nenge aantu shi taa kongo iilonga konyala ohamu ningi omayindilo, wuli ngaa watulamo omayindilo giilonga pomashala ga yooloka, naantu wo oyaakweni otaya kongo yeli mo mpumbwe yiilonga, ashike ngaa oku kalamwenyo kwandje, elago monkalamwenyo yandje olyeya mpano kutya, konyala olundji inandi ninga omayindilo giilonga nonande iilonga ondeyi mona, omuntu ngwiya ike ndili kutya, ohandi dhengelwa ike ongodhi, ila wulonge, opena iilonga yili mpano tayi ku pumbwaa, ndele ihandi ihadha naana ndili momukweyo, nenge nda tegelela nduuve kutya eyindilo lyiilonga mbiya wali waninga, anuwa olya pita ndele ino kuthwapo nenge aye eyindilo lyiilonga mbi waala, katu napo tsha, oku kalamwenyo kwandje onda kala omunelago, elago ndiya lyathewa kombambi hali ku tsakaneneke ho lyaadha, unene ngoo ta tshiya konkalo hiilonga sho inii tshimona nande kuya kwetu oyendji, ngaye ondi munelago shaashi Ngoo twa tameke iilonga, ngashi ngaa kwali nda pewa, nenge iilonga yoradio mbi handi longo, konyala olundji kee sasiona dhe radio dheeradio dha yooloka hu ndeenda, ine ninga omayindilo ngeya tulimo omulongo ndee taku tiwa kutya aye, ino zamo, ohaluka ike taku tiwaa opena ompinto yontumba yapumbwa omuntu ndee shike tohiko, nenge oho dhengelwa ike kutya ila huka okuna ompumbwe nenge eshala lyohe leku tega, ondi munelago monkalamwenyo shaashi kolunyala olundji, yakwetu yamwe ohaa kala nokulila; iilonga ndeyi ningila omayindilo iikando yili omulongo, iilonga ndeyi ningila omayindilo iikando yili omulongo niiyali, iilonga ndali tandi yivulu okuyi futila ndele inandi yimona, ashike kungaye ondimunelago shaashi, kalunga kandje okwa yambekandje kutya, ohandi pewa ike kutya taamba opena iilonga yili mpano, tsho otsho nee mbyono oku kalamwenyo kwandje ngaye ondi munelago okutshi hokolola pomukalo gwatsha ngaa, iyaloo!